Nyundoa nyundo tunn maan yenen nyundo tun ishinii wonn birr midhasithi nyundonii yaaani bao msumarii ithi dhanthii msumarii bao dhantii msumarii khunen aina birr Jira ghughurdha faa charekho Jira khaa idhuanen hinjira dhub nyundo tunen aina birria msumari chacharekhoa nyundum charekho tumetha msumari ghughurdha nyundum ghughurdha tumetha dhub akhan ithi dhatheni akhanan ishin bao wothin khabaaaa Mal msumariin woth dhanen nyundoan